اےجی اسی چھوٹے چھوٹے آسے نہ، پھر کھیل کود کر کے وڈے ہو آیا۔ پھر لکڑی شکنی ٹویاں، اُس دے پِچھے سارا کم آسوں کیتا۔ پھر اوہ وقت نہ گُزردا آسا۔ پھر بیلچے دا سارا کیڈا، بیلچے مارت رہے ہن۔ پھر گیند وی مارت رہے۔ پھر مطلب اسکول. مطلب اسکول. مطلب مطلب آستے گھر دے ماحول کس طرح ہوندا آساں کے جیہڑے اِستے والدین اللہ پاک جنم آسّیب کر فوت ہو گئین۔ تے آس تے جِتّا پورا ٹوٹل خاندان ہی جِتّا ہے، اوہ لوہار دا خاندان آسے اپنے آپ کو لوہار آکھدے آں۔ لوہے دا کم کرن والے نال لکڑی دا کم آسی کردے نہ، لوہے دا کم تے لکڑی دا کم، آسی لوہار آں۔ تے آستے والدین جیہڑے آسے اوہ لوہے دا کم کردے ہسن۔ پھر اُس دے علاوہ جو ہمارے جو بھائی ہن—اک بھائی ہمارا فوت ہو گیا، دوئا بھائی ہمارا اللہ پاک اُس کو خوش رکھے، ایہ زندگی دے۔ اوہ مطلب لکڑی دا فرنیچر دا تگڑا قسم دا مطلب کارپنٹر آسا تگڑا قسم دا اُستاد آسا۔ پھر میں اسکول دے نال واپسی آ کر کے اُنہاں، اُنہاں لوکاں کَم سیکھیا لکڑی دا۔ پھر ہم لوگاں کوں دستاں روان تھوڑا تھوڑا دستاں جے ٹائیکر ٹائیکر کم دے ناز جوݨا ڈیکھتے رہاں میں۔ اُنہاں لوگاں نے مطلب سُن کے مطلب نظام دی سمجھا۔ پھر آپ اپݨے جیون وچ اپݨے جیݨا مطلب چیز بݨاتے رہا۔ کتے چوکی ٹھوک چُھڑی جی. جس طرح توں بغیر جس تے گھر تے کُڑیاں تے کوئی کجھ کم کر دی۔ ایس طرح اک چوکی ٹھوک چُھڑی پھر تاں چوکی ہی رہی بائی کسی تاں غلط نئیں۔ پھر چوکی دیہانی صحیح ہے جی، پھر چوکی تے آئی ڈیکھو جی پاس کرن ناں ٹھیک ہے جی۔ پھر اس طرح مطلب سٹارٹنگ میں سارے پہلے پھر میں اک بید تیار کی تھی جی جو اپنا اپنا ٹائم کارپنٹر بنے تو پھر میں سارے بید تیار کی تھی، او بید مامودے کار مطلب میں انہاں کو بڑھا دیندا۔ جدوں کے او بید میں اپنی وائف اپݨی بیوی دیندا ہے سر او بید میں بڑھایا جی ایسے ہی آپݨے کہا ہے۔ او بید جی پہلے سارے گول پہلے میں جو بوری ہو گیا جی او پھر او لکڑ صحیح خشک نشی اُسکو لا کے چھوڑ دیندا تقریباً۔ سکڑوں کو رُبا پھر اُسدا رندا مار رہے ہے رندا شندا مار کر کے اُس توں کڑائی سنٹائی کر کے ساری اُسکو کاٹ کے تیار کی تھی کر کے پھر اُسکو جدوں کے اچھی طرح سے نہ مشین تھا تیار کی تھی۔ او تو پھر او استعمال کرو ٹیبل بݙاؤ کرسی بݙاؤ صوفہ صوفہ بݙاؤ تے کجھ کرو الماری بݙاؤ بید بݙاؤ او بید پھر میں تیار کی تھی جی او۔ چھہ فٹ لمبے، ساڑھے چھہ فٹ لمبے تے چھہ فٹ مطلب چوڑا ہے۔ فُل سائز بیڈ، یو بیڈ ہے۔ پھر بیڈ تیار کی تو بیڈ تیار کی تھا۔ او بیڈ وی تو گرل استعمال کی تھی۔ پھر اوس وچ جو اپنا کلا استعمال کیتے اوس پے کلا وچ تو تین قسم دے ہونے اک ہوندی ہے ٹوپی والی کلا۔ اک ہوندی ہے ٹوپیس کلا۔ ایہ مطلب استعمال کی تھی۔ پھر او اوس وچ جو مشیناں رَن دا استعمال ہویا، پھر اوس وچ جو ہتھیلی رَن دا استعمال ہویا، اٹھوری استعمال ہوئی۔ اوس پے کٹر استعمال ہویا۔ اوس وچ جو اے اپنا-اپنا چُبکا استعمال ہویا ایہ ایہ چیزوں سے بنان دے دوران چیزوں دے استعمال ہوئے۔ شکنجہ استعمال ہویا۔ ایہ چیزوں دے استعمال ہوئے۔ آری استعمال ہوئی ہے۔ پھر او چیز اساں سنبائی، پھر تساں دیکھن دے ٹیبل دے اوپری جیویں ٹھوکدے نیں۔ ٹیبل او جلدی لکڑ آنے آن کر کے اسی طرح نمونہ ٹیپ دا مطلب ہے۔ ٹیبل ٹیبل پے مشکل سائز ٹیبل کوئی دو فٹ اُچی ہے۔ کوئی 18 انچ یا معمولی ٹیبل۔ جو کہ اسی گریڈ ٹیبل برانڈ ہے ایہ ایہ ہوندی ہے بائیں یا پنی انچ ٹیبل رکھدے نیں۔ سکول وڈی ٹیبل رکھدے سن تو میزبانوں دے تانے چیز برابر آ گئی ہو۔ ٹیبل ہوندی ایہ تین فٹ چوڑی ڈیڑھ فٹ۔ اپنے تیرہ تیرہ فٹ لمبی، ڈیڑھ فٹ چوڑی ٹیبل یا کوئی دو فٹ چوڑی راکھ رکھ دتیا۔ ایہ ٹیبل واسطے سیدھی لکڑ استعمال کردے نیں۔ ایس لکڑ کو آسن بیاج، بیاج سمجھو کہ جیوں بیاج نہ آۓ نہ بیاج دیۓ کو پڑھیں۔ تیہ دیار مین لکڑی، وڈی خوبصورت لکڑی، دیار ہے۔ اُس دے تلے بیاڑ ہے، اُس کول تلے چیل ہے، اُس کول تلے اک کچھل ہے، ایس طرح دیاں لکڑیاں توں تلے مختلف لکڑیاں تے جو سفید ہے، دوئے لکڑی ہے تے غیر شفاف ہے تے اِیہی لکڑی چلدی پئی ہے۔ ایہناں لکڑیاں دا مطلب فرنیچر، فرنیچر وی استعمال ہووے، سارا۔ اج کل کوئی لکڑی ویچی نہیں۔ فرنیچر استعمال ہری لکڑی توں کجھ فرنیچر بݨدا ہے۔ تے اندر لوک تے زیادہ پرت۔ فرنیچر بکھرا ڈال دیندے نیں۔ پر لکڑی تاں اوس وچ گالی کر رہی ہے۔ قیمت تاں اوس وچ بات وی کر لو۔ ایہہ لکڑی ہے۔ لکڑ اتھوں کر کے آنیاں کر کے۔ مطلب ایہہ سی اسٹور دی سی اوہ مطلب دو چار دن گزرے فیر سے ہے۔ اک بندہ بانڈ دے لایا اوس وچ کا ہے بھائی کتاب سائز میز لگا دینی ہے۔ فیر اوہ میز ایسی مطلب اونوں اونوں دس۔ بھائی میز ایسی تاں اونوں چار ہزار یا پنج ہزار میز لگا دے سنجی۔ ٹھیک ہے جی اُس نے آکھا ڈن ہو گیا اونوں لوک آکھے ہزار روپے بنا چھے دے میز سیٹ ہوویگی۔ فیر میز تے چیزیں آندے۔ میز دے پیراں توں دو بائے دو دو پیر رکھدے نیں۔ دو انچ بائے دو انچ پیر ہوندے نیں۔ ٹھیک ہے جی، اوس وچ کوئی مطلب؟ میز جس تے ڈیڑھ انچ موٹا، تن انچ چوڑا پیر ہوندے نیں، اوہ اپݨے اُتے ڈیزائن نیں تاں فیر میز دا کجھ وکٹورین ڈیزائن ہوندا ہے۔ میز دا خالی شیشہ بانیاں مطلب اوہ تلے میز ساری ٹھیک اوس کونے وچ اٹھا کراس مار کر کے۔ اوس تے خالی کالا شیشہ باندھ رکھا ہے۔ اونوں وکٹورین ڈیزائن آکھدے نیں۔ اوہ مطلب بڑے کمّ وچ ورتیاں جان والیاں تے ایہہ ہن ٹیبل جیڑھیاں ہن، تسّ گلّ کرو کہ اوہ ٹیبل جیڑھی اے، پہلے اوس دے واسطے نئیں پیندے سادھݨ والے پہلے اساں تہاڈا رَنڈھا ورتیا جانا جی، فیر اوس دے بعد اوسدا کٹڑا ورتیا جانا جی، فیر اوس دے بعد اوسدی آری ورتی جاوے جی، فیر اَٹھوڑی ورتی جاوے۔ فیر چھِبکا ورتیا جانا۔ ساری چیز مشیناں اوسدا لاݨدی تے ساری دا ورتیا جانا، فیر اوہ ٹیبلز ای مطلب کی ٹانچا ٹھوک ݙیوݨا، چھیک مار ݙیوݨا۔ اوس تے چوڑا کٹ ݙے ہن۔ چوڑا کٹ کر کے اوسدی کٹائی کر کے فیر اوس کوں ایں ٹھوکدے گلو لا کے، گلو لا کے ٹھوکدے ہن۔ فیر اوسے ٹاپ سکل لیندے ہن۔ وݙی موٹی کلاں آندیاں ٹوپی والی۔ کی ٹوپی والی کل سمندر نظر آندی اے نا۔ تاں فیر چنگی نئیں لڳدی تاں اوس تے ٹاپ سکل مارݙے، ٹاپ سکل اوسدی اندر جُل کے لُک ویندی اے۔ نظر نئیں آندی۔ فیر اوہ اتے ٹاپ لا کے مطلب ٹاپ اوسدا لیندے آں، انچ انچ توں مطلب ڈیڑھ ڈیڑھ انچ دو انچ توں باہر کر ݙیندے کی اوہ فیر خوشنما لڳدی چنگی لڳدی اے۔ تے اوہ فیر ایں چیز تیار کر ݙے ہن۔ تیار کر کے ایہہ ہون بچّیاں دے کھیݪݨ دے جیڑھے بیڈ ناں اے بی ایسے بݨا کے ݙیوݨ ہن۔ ایہہ جو بچّیاں دے کھیݪݨ دے بیڈ ناں، اے بی میگی کِتھوں بݨݨ مطلب میں اپݨے ہتھاں بݨا کے ݙینداں۔ ایہہ انبچ مطلب اوہ ہاکی اے پاکستانی۔ قومی کھیݪ ہاکی تے ہاکی وی کِتھوں بݨے گا؟ اپݨے وقت تے بݨا کے ݙیݨا ہا۔ پر جیڑھا وقت ایہہ کردا جو ݙسدا جو پچھلی چیز پُچھدے جو ہن اگر نم نم چیز آوݨی چاہیدی اے۔ ایہہ ہون بیڈ اے۔ بیڈ دے مطلب ڈیزائن اے۔ مطلب پنج سو ڈیزائن تساں ڄاݨدے او۔ <سٹوئیوں کی آواز> تے او ہری بےڑ دا اپنا اک ڈیزائن ہوندا۔ آئے بےڑا تو اُتنی ہی ہوندی ہے۔ آئے بےڑا تو اک ہی۔ صرف گَلے جے اُس پے ڈیزائن مُختلِف۔ تے کُجھ پِچھُو مطلب ہوۓ چ جے بےڑ آۓدین جیلی مطلب پِچھُو سَت فُٹ اُچّ، سَت فُٹ اُچّا بےڑ پِچھُو ہے۔ تے اَگّو مطلب ہوسٹ ایجلا اَگلا پیرانا ٹایا ہے اُو مطلب اُو ای مطلب۔ دو مطلب دو فُٹ اُونچا ہوگا یا اَٹھارہ اِنچ ہی ہُوندے نیں۔ اِسدے لئی زیادہ نہیں ہوندا۔ تے لمبائی اُسی چھہ ساڑھے چھہ فُٹ رہندے نیں تے کوئی بیٹ مطلب گدھے آۓ رَن٘گ برَن٘گے۔ تو گدھے مطلب پھیر اُس ٹھوکدے نیں کہ جو گدھے دا پیج ہے، اِنہاں نوں بٹھا کے بُلا لو۔ ساڑھے چھہ فُٹ لمبا، سَت فُٹ چوڑا تو کوئی گدھا ہی نہ ملے۔ تو پھیر اُسنوں ثابت کرنا کردے نیں۔ کہ کِویں آندے نیں پھیر او چیز بازار وچ ملدی ہے۔ او سارا اُس چیز دا پھیر کم کردے نیں۔ ایہ پھیر اک پرانے ٹائم دا پِیڑھا۔ جس دا لوک گھر وچ بِن ہُوندے سن۔ ماچیاں لچّی، میدانی ماردی ہوئی چِکّن۔ میدانی چَکّ دینا تے او لچّی کر کے ہوندا سی۔ تے او پِیڑھا اُسدا مطلب گار وی دو پِیڑھے پیڈن۔ میرے بھرا ہے۔ اللہ اُسنوں خوش رکھے۔ ہمارا بھرا او پِیڑھی نوں ٹھوکدے شہنواز ناں دا۔ شہنواز مستری، شہنواز اللہ پاک اُسنوں لمبی جِندگی دے۔ تے او پِیڑھی ٹھوکدے تے مطلب مُختلِف مذہب ہُوندے سن۔ چیزاں نوں ٹھوکدے سن کہ وڈے دین یا ایسی چیزاں روٹی کھانا ہی اک۔ روٹی کھانے دی اک چوکی ہے۔ مارے والے دے ہتھاں نی بنی روٹی کھانے دی چوکی ہے۔ ایہ جی چوکی تو بندے دا ہونا چاہیے۔ اساں بھی کارپینٹر کم کردا۔ لیکن یہ چیز تو باقی ہے۔ مانے والے دن تالا تالا تالا لکڑی دا تالا او بندہ بندہ سامݨ دے ہے۔ تو اے باقی۔ یہ تالا اوریجنل ہے لیکن برائٹ لکڑی ہے۔ اچھے جو مارے والے دن اس کولو سنگھ جی سنگھ ہوں۔ راستہ اس کولو دست بنا دے ہوں۔ اری دا دست چھوڑا۔ چھری دا دست چھڑیا۔ اس طرح دست بنا دے ہوں ایسے۔ مطلب ٹائم توں چیز جنہاں نے وڈے بُجھیریاں توں اوہ چیز دا استعمال کر دے سی۔ کس طرحیں نے بنا دتیا سی؟ اُن چیزاں دا پتہ نہیں۔ لیکن اوہ چیزاں جنہاں نے کم کیتیاں اُن چیزاں توں پھر کافی دیر تک سوچدے رہݨے لئی۔ باقی اپݨا ٹائم اپݨی زندگی گزارے ہے۔ اسی زندگی خالی ہے۔ اور نہ مطلب ہو گیا نہ کہ بھائی سی اصلی زندگی گزار لیں۔ نہیں تو نام ہے تو نام نہیں۔ ٹائم گزارتے ہیں تو اُدھم سنگھ جی ٹائم زندگی گزاری ہے زبردست جو اس فنیچر کا کم ہے۔ پیشنل کم تھا۔ فنیچر ٹوٹل مکمل کم۔ الحمدللہ ایسی الماری بنانا نہیں۔ ہر قسم دی الحمدللہ آجکل تو لوگ نیٹ ٹو ڈیزائن دینا ہے۔ اسی نیٹ ٹو کٹ کے بنایا ہے نا تو نیٹ ڈیزائن بناتے رہنا۔ الحمدللہ پھر بھی پہلے کی دیوار لگ دے پاؤں کر دینا۔ پھر سیلیںگ کر دینا۔ اس کے علاوہ یے فنیچر ٹوٹل کم الحمدللہ کر دینا۔ اس پر جو فنیچر کم بھی چیز کی کوئی نہیں۔ کارپنٹر کم نہیں۔ ہر مطلب ایک تو ایک اُستاد ہے، ایک اُستاد مطلب ہے۔ اس مقابلے میں دو نمبر چیز نہیں ہوتا۔ اُسے تھوڑی کٹ والی چیز آتی ہے تیز اُسی دے مطلب وہ وہاں نا یے مختلف مطلب ہے۔ اُستاد ہونے نا جی تیرے کو سن غلط کرنا کہ اس طرح کچھ نہیں۔ دے ماشاءاللہ فِنِش تو ٹوٹل کم الحمدللہ کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کریں۔